Taƴirko kam e ko ɗon feere feere kala kala, e woodi mawnga taƴirga kaatakooje, e woodi pamarel, e woodi saka sakael, e woodi makki fuu, makki kin fuu eɗum taƴiraki huunde mawnde huunde teddunde.